ḵwak'awdudin, kan siyamdawn revenghean. <hesitation> Pueymo <hesitation> masaber tsu kan til tum a kan tsiang tura ni a. Kan taksa din phunte, kan triselen din phunte, <hesitation> maani din mun tsiang taka emsyet. <hesitation> <hesitation> Pueymo lebukani tsuan. Taksa soi soi ngay lau tekan lau ni tsuan, kar kata hean nidniyatra nga nili. Han in soi soi hi atok em ema. <hesitation> Taksa in soi soi tsyin, kan lau ni ero tsuan, kar kata hean, niliyatra nga niruk. <hesitation> Han in soi soi pel tsahi, atangka em em. Kan mandan le, kan rimtsan danazira, <hesitation> kan itaksen soi soi hun pek tehi alau pueymo yin. <hesitation> Alau tsangka em ema, <hesitation> malama kan kalzele tura. <hesitation> Tui tak min talpuita tsyinane.